Tʉwan ca tʉn unehʉga ca tʉn jalʉn hʉga tʉwan mʉdʉypa ca tujcuy mʉchi ca a'may nʉcspa tʉwan tʉŋ'o cap tʉwan cuy wʉsjaipa para capʉ tʉwan yaganjʉypa ca tujcuy mʉhi ca pigscuy tʉn chica picspa caa ca'nica tʉn ca'nica mʉdʉypa y ca matz tʉwan tʉwʉnajpa tʉwan wʉwʉ tzʉcjaipa tʉn pajaipa ca cuy a caji tʉwan pʉpa yʉgan caga tʉwan cuy niwadʉypa tʉwan quimpa a tʉwan tʉwan hʉy yacwitusucpa ca'asa tʉwan mʉdʉypa ca tʉn une hʉgay ca ma'ma tʉgay cap une mʉdʉypa yʉte yʉte une mʉchi cap way juyshucʉ yagui wat mʉchi juyʉ cap une une mʉchi yʉte une mʉchi cuy hʉy wʉsjaishucpacay jatʉn tʉgais para hʉy mʉdʉjpa hʉy une mʉchi ajpa ca'sa ca mamatʉg mʉdʉypa y ca jalʉn tʉgay cap ca tujcuy mʉchi mʉdʉsucpa para que tʉwan pʉllewʉtpa te calle ney tʉwan ney tujʉjpa ca'sa ca tʉn unehʉga tʉn mʉdʉypa ca'nica yeg way mʉdʉjam te unetʉgais ca'sapʉ tʉgay hʉy ʉgjʉŋhʉysucam todo